<hesitation> والله مابو مؤسسة <hesitation> معينة أو محددة يعني ادعمها لكن أني <hesitation> يعجبني كل العمل الخيري، انا وايد أشجع العمل الخيري والعمل التطوعي، <hesitation> وهذي الشغلات <hesitation> اللي نحتاجها لتنمية المجتمع وأنه نوفر سبل <hesitation> حياة أكثر سهولة وبساطة للناس البسيطة.